हमरा से अभी कढ़ाई में भात जल गए रहल आऊ। चिपक गए रहल त ओकरा के कईसे हटाएं सके जिए। बहुत ही आसान तरीका छे सबसे पहिले ओकरा के। गरम पानी डाल के छोड़ देबे दु घंटा ल ओकर बाद। रड़ग देय ऊ नई छूटते त ओकरा में नींबू डाल के। बढ़िया से छुड़ाबे त ऊ आसानी से छूट जाई ते ओकरा। पानी से धोई के मैस करीके रख देबे त हमर टेंशनो खतम।